سویلے تیار ہونا ہر کسے لئی وکھرا ہوندا ہے۔ پر عام طور تے مینوں تیار ہون لئی دس پندرہ منٹ لگدے ہن۔ شروعات شاور نال کردے ہاں۔ تقریباً پنج منٹ دنت منجن لئی لگدے ہن۔ اِس توں بعد مینوں نہاؤن لئی دس پندرہ منٹ لگدے ہن۔ جس طرح سب بندے شیمپو ورت کے اپنی صفائی کردے ہن۔ نہا توں بعد تولیہ نال سوکھ کے اتے موئسچرائزر لاؤن وِچ پنج منٹ لگدے ہن۔ پھر کپڑے پہنن نوں پنج دس منٹ لگدے ہن۔ کپڑے دی چون اکثر پہلے دیاں سوچاں ہوندیاں ہن۔ <hesitation> اِس توں بعد وال سوارن اتے شیشہ سیٹ کرن وِچ پنج منٹ لگدے ہن۔ جے کہ بالاں نوں وِشیش سٹائل دینی ہووے تاں وَدھ سمیں لگدا ہے۔ آخر نوں ناشتہ کرن لئی دس پندرہ منٹ لگدے ہن۔ اِس طرح نال فیل کو ہلکا پھلکا ناشتہ کردے ہن۔ <hesitation> سمیں بچاؤن لئی کئی وار کپڑے۔